Nisëni të hapur rubinetin e shpëlani duart me ujë për t'i lagur. Përdor një sasi të përshtatshme sapuni e fërkoji fort për të paktën dizet sekonda, të i kushtuar vëmendje të gjitha zonave, përfshirë thonjtë e kyçet. Shpëlajini mirë e thajini me një peshqir, o përdor një tharëse ajri ndëse është e disponueshme.